kain di kamilor adubi temerali di kosali nama mbami ii dabe mami rabe ammi, jodi dabe mami rabe ammi, kaki rabe ammi ii ammi ii alaada ammi, pat